நாற்காலி: இருக்கையை வழங்குவதே அடிப்படைப் பயன்பாடாகும், ஆனால் அது பல சூழ்நிலைகளில் நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது, எகா நம் படுக்கையில் கிடக்கும் விஷயங்களை எளிதாக நாற்காலிக்கு மாற்றலாம், நம் கைகளுக்கு எட்டாத விஷயங்களை அதில் மிதிப்பதன் மூலம் எளிதில் அடையலாம். நாற்காலிகள் ஒரு சின்னம். தளர்வு, ஆனால் அவை அதிகாரத்தின் இருக்கைகள், ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி வைப்பது மற்றும் நோக்கமுள்ள பரிமாற்றங்கள். நாற்காலிகளில் உட்காருவது நம் காலில் இருந்து விலகி, நம் உடல்கள் மற்றும் முதுகுத்தண்டில் இருந்து சுமையை எடுக்க அனுமதிக்கிறது. மேலும் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்கவும் வசதியாக வேலை செய்யவும் உதவுகிறது